इजरायल में साका सूका एक मुख्य बेंजन हो खत छे। खास तोरपर नास्ते खातीर इजरायल में सवारामा से। बड़ियां स्ट्रीट फूड नहीं हो खत छे इजरायल में भर्मा। चीकन के आमतोर पर चावल और मांस आमजेद। सूखे फ़ल और मसालों से भरल जाय छे इजरायल में। मुसाकास आवन से पका हुआ मांस और बैगन से बना। एक प्रतदार बेंजन हो खत छे इजरायल में क्रेम मसाले। दा टमाटर सॉस में मचली हो खत छे जरायल में हमीन। आलू, बीन्स, जॉव और मास का स्टू हो खत छे।